Eh chest è, cà jamm nu poc ngopp 'o pesant. Allora, sicondo me dipende. Sicuramente quann t'faje chiù gruoss c'stanno tante responsabilità. C' sta chella cosa ca s'dice. Sai quann abbià 'a fa diciott'ann poi ti faccio verè che è tutto in sagliut, aropp nun capisc chiù nient. T' facc verè ca poj <hesitation> 'e bullett, 'a cas, 'e spes. Sì effettivamente un pochino è così pecchè tu più diventi grande, 'a ji a faticà, eh <hesitation> 'a verè comm aizzà 'a cardarell sonstanzialmente. Pecchè poj mammà e papà diceno ma te ne vuò ji 'a cà ngopp? Tu stai ancor cà? Mo te ne vuò ji? E tu 'e verè giustament chell che 'a fa. Abbiamm innanzitutto dall'università, e abbià a faticà, abbià a stureà, avè acchefà cu 'e professur. Quindi ti devi responsabilizzare. Io sono stata per tanto tempo una specie di fuorisede, nun stev a casa mij, ma stev a cas d'è cumpagne meje. E là dicevan 'e fa nu poc 'e sacrific, <hesitation> ngopp ngopp 'e spes. Chi accattav 'o cafè, chi accattav 'o latt, chi s'accattav 'a past, chi s'accattav n'ata cos e cercavm 'e rabbattà coccos, rabbattà coccos. Poj adesso con il lavoro mi rendo conto <hesitation> di di molte più cose. Complicate, <hesitation> pecchè m'aggia sta accort si aggia fa 'na spes. Ij poj mo proprio oì m'aggio araprut 'a partita iva, m'aggio avut iscrivere pur all'albo e pienz quanti sord aggia spis. Aggio ditt oilloc, mo chist'ann nun faccio chiù nient oì. M'vulev fa nu viagg e amma verè si 'o riesc a fa, però <hesitation> giustamente so sacrifici che s'anna fa. Io penso che sì è complicato, che diventa complicato, però si acquisisce, si acqui acquisisce l'esperienza, un pò di fattezza, pecchè uno poi più cresce e più si rende conto di tante cose e apprezza 'e mument, carpe diem no? <hesitation> Apprezza lo stare insieme cu 'e cumpagn, stare insieme cu 'o 'nnammurat, stare insieme cu 'a famiglia. Si cerca nu poc n'equilibrio tra 'e varie cos. E quindi <hesitation> è complicato, però solo se lo si vuole rendere ancora più complicato.